أكيد راح أختار كون عالمة مشهورة، مو فنانة مشهورة لإنه <hesitation> راح يتذكر العلماء دايما بأحسن صورة، مهما كان اكتشافهم مهما كان <hesitation> إتسكروا ويش إخترعوا دايما التاريخ يذكر العلماء بأحسن صورة ،أما الفنانين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم.